Interrupteur zany karakarazany misy fila agnaty akao de izy kaofa kitihina le interrupteur igny ohatra hoe velômina izy mifandray le fila roa le misy le moins ndraiky plus de mandeha mirehitra mazava jiro fa izy kaofa vonoigna koa izy tsy mifandray reo moins ndraiky plus reo avy akeo tsy ma- tsy mandeha le jiro.